<noise> menurut ngoji dalam kehidupan mene pasti ada penyesalan, ya pasti wo manyasal lah. Nako kia, salah satunya manege contohnya wo kia, wo kawing. <noise> nako sok- nako sok mane to siodaka wo kawing ne ne ma siri sok mane kia to kawing wasi, lo duru sokmanege dika ma jalan harus bertentangan, pokonyaa harus wo jalani sika lah, karena mane wo kawing lo duru bertentangan de <noise> jadi pokonya na- nanga kehidupan mene duniaka nege haruss wa hadapi, penyesa- Pokonya kalu wo <noise> pokonya sokmanege dika.